मि एक दिन मा लगभग सोशल मीडिया दिखदू छौः। हर बार लगभग दस से पंद्रह मिनट वेमा लगै दींदू।। यू टैम मि अपडा दिना अलग अलग हिस्सो मा दिंदा। खासकर मि जब खाली रैंदू। सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल करदू।